Ena gyelo mi inoza, oya gye, ikpowu ma ma ase wa adole nu oya gye ka mo adole nu yoma. Ena gyelo ma ase ni wa adole nu, oya kyegba, oya kyegba, oya kyegba oma adole nu oma. Ogyelo mi ikpowu ma adole nu, oya kyegba ana ma ya kyegba dede ome anu akiya zo owe kebe ni adole nu ya byo ya ga ishi nye ni. Ena ma ki le memani. So ena gyolo ma ase ni wa adole wa oza ase ba gye ma awa adole wa ni pini we egba kyo-kye kena, we egba kyokye ki ikpoin ome oki ya zowe kebe ni ana adole ya byo ga ishi nye ni kwo ogyolo mo owe ni adole bwu wa kwe adole ga keyi, oya zogwu nyaga.